يعني أني رسامة وأبغي أصير رسامة مشهورة، ومو واجد عندي قدرات في الموسيقى فأكيد أني أختار إني أصير رسامة مشهورة. وإن شاء الله أحقق هذا- هذا الشي يوم من الأيام. بس يعني هذا حالياً يعني هو حلم بعيد لكن يقرب مني يوم من الأيام ممكن.